सोहरैया थारु क जबड हसे पुरान पाबनी हलई । इय पाबनिया मा पिठक काम हसई पिठ्कुटी कहसई । चौरावाके भिजा भिजाके पहिना पहिना त हमार पुरान चलन नहिया ढिकिम सभ कुटै पिठा हसे <noise> जातमा पिसै पिठा यखाने पो बणै मेल मा पिसोसइ । एकर कतेक न कतेक खाना दाना बन्सइ जसने हमरा यब गैया गोरुके चडोसहु बजोसहु, गैया गोरुके चढाउ बजाउ के तहिया, गैयकी नहिया गै बनोसइ पिठवै कि, गोरु बनोसइ पिठवै कि, चेरी बनोसइ पिठवै कि हमरा हसे दिउली बाती देखोसहु, हसे बन्पसर पुछ्सहु, दुवार गैडु चडोसहु बजोसहु, हारौ क लघी चडोसहु बजोसहु हसे ओसने क के घरौवा मा दिउ मटी क दुइमा तेल गह के इजोर बार्सहु चरि ओरि इजोर बना के हसे ओसने कह के हमार इय राती सोहरइ गौसइ गीत सभ पुरान हसे बेती दमाद बलोसई खियोसई पियोसई मोद रस खेसई नचसई सोहराइ गौसई । एसने कह के सोहराइ मनोसई हसे पुरान यगुडा पबनी फेर्क हलिया ।